بختار أتخلص من الفقر، الفقر هو جذور العديد من المشكلات الأخرى مثل الجريمة الصحة التعليم. فبالتخلص من الفقر يمكن إني أساعد الناس في الحصول على فرص أفضل تعليم جيد ورعاية صحية وعالم بلا فقر يعني عالم أكثر استقرار وسلام حيث يمكن للجميع أن يعيشوا بكرامة.